Nti mmoa nso bɛtim aasuasua bɛ ho anaa? Aane, ɔyɛ ampa sɛ, mmoa nso bɛtim aasuasua bɛ ho. Sɛdeɛ nnipa wo ne ba a ɔne no tena a ne ba no suasua bibi firi ne ho no, saa ne mmoa nso wo a bɛ so bɛ mma tim suasua bibi firi bɛ ho. Ne afei nso, sɛdeɛ woba yɛ mpɔtam a, nnipa ne nnipa te a, yɛsuasua bibi firi yɛ ho yɛ ho no, saa ne mmoa nso yɛ. Nti ɔnyɛ nnipa nko ara. Adeɛ biaa yɛ asetenam, yɛyɛ a ɔma yɛsua bibi anaa yɛhu bibi foforɔ no, mmoa nso yɛ bi nti deɛ bi bɛyɛ a menni hoo nimdeɛ no, nhwɛ a, ntim hu ne nso maasua bi afiri nnipa ne hɔ. Saa ne mmoa nso, sɛ ɔhu sɛ ne yɔnko aboa bi ɔreyɛ bibi a, ɔno so tim hwɛ deɛ aboa no ɔreyɛ ne ɔno so ayɛ bi. Nti yɛka sɛ, mmoa suasua bibi firi bɛ ho a, ɔyɛ ampa sɛ mmoa suasua bibi firi bɛ ho.